کینیا د افریقا په ختیځ کې ده. په کینیا کی هوا مختلفه ده. په ساحلي سیمو کې هوا ګرمه وي. په غرنیو سیمو کې هوا سړه وي. بارانونه ډیر کم وریږي. یو وار د مارچ په میاشت کې او بیا په اکتوبر کې. د باران موسم د کرنې لپاره مهم دی.